<hesitation> a talawa iaa ba totore siin, how iaa ba <hesitation> manman siin a xobel <noise> a bia no. bia siin no- bia no ta tsotso axau. A talawa <noise> a gita wok siin no comuniti bia no church. o bia no kain marang a axau o bia nan gita no tsi. <laughs> <laughs> tsul. tsiga pan sel o <hesitation> tsima siin no aina mi no tsona ap axau. No kain marang a ap in lain siin no totore orong. <noise> a orong asait-asait gita awe gita awe gita mas tore xudu siin. No tsotso axau siin no xobal <noise> xida tsul tsiga ap tsotsoaxau <noise> siin hanua gida ap <laughs> no wok axau siin. gida laip. Gita ba laip experiencesim <laughs> no tore siin. A talawa a laip a senis no aina di werim no pu short truoses. mi no skirt. siin <hesitation> asiin no woun siin no mas. o no aina <hesitation> talawa gita mas. No bakim lau siin no tumbuna pasin. A talano kain pasin hap axau. Gida mas sii. totore siin tsi dokdok o no tsono di ba biainim no kain lukluk axau <hesitation> iaa manman iaamanman siin no totore orong <noise> or iaa. Iaa mil siin no totore <noise> ap mil siin no totore num laip ap axau. Gita mas mil siinno totore o gita ba tsotso axau siin no comunity no <laughs> bia no xolot <hesitation> no iaa-iaadi pade lawrang di la lauteng <hesitation> siina bia uniarba xal nalesiin no-no hauskuk. Notsii lavareng. tsul pan sel o bia no kain pasin abala di-ga mas biaen no kain pasin <hesitation> bia straightpla talawa gita brateng siin no pu xolot siin lauteng planim pu paa o no pu kaukau. Siin gita bia no dan talawa <hesitation> gem no tsi mi no tsana mi no aina dokdok gita bia em no kain pasin axau. Gita ba laip ba axau gida mas bianim no laa laa mi no mas siin no pass axu.